بلې، ځینې میوې او خواړه شته چې د مغز د ارامتیا او تمرکز سره مرسته کوي. د بیلګې په ډول مغزیات لکه چارمغز، بادام، پسته او داسې نور. همدارنګه د سهار لخوا د یو ګیلاس قهوې څښل هم له موږ سره مرسته کوي چې ښه تمرکز وکړو او په ورځ کې مو ماغزه تر عادي حالت څخه فعاله واوسیګي.